فيه فمره طفل كان بيلعب اللعبة بتاعته وبعد كدا اكتشف ان هي بتتكلم ومكانش يعرف ان هي بتتكلم، هي كانت قطه صغيرة لعبه شبه الكارتون بس هي قطه صغيره فهو فرح جدا ان هي بقت بتتكلم، فقعدوا يتكلموا وهي قطة المفروض ان هي تنونو في الآخر بس هي قعدت تكلمه عادي أكنها انسان قدامه، وهو استغرب الموضوع دا جدا ومكانش مصدق نفسه الحقيقه وبعد كدا راح لمامته وبابا وهما مصدقهوش بس بعدها حاول ان هو يستجمع شجاعته ويكلمها عادي وبقوا بيعملوا انشطه سوا وبيتكلموا كتير وبيروحوا يلعبوا سوا مع بعض كتير وبقوا اصحاب في الآخر.